<noise> Fomba fanaova legioma agna- atao gnaty lafaoro regny koa zany, ketreha agnaty lafaoro regny: voasanao aloha le legiomo, de ataonao agnaty enta, de <hesitation> ketrehanao agna- atsofokinao agnaty lafaoro amizay, de hententehanao tsao no ho may be koa i, de asiasianao saosy soja a, na zay saosy sy izay episy afaky ampiarahinao aminy ao.